Wula k'uxb'al kee tah mood nak'uxum ru'uum k'eh este k'eh grasa wula chipaam y re' mas je'tii la gaseosas taqee' la k'uxb'al ke kik'amam cha reh jenaj cha parte jenaj cha lugar je'tii wulmood nawaqsaam k'eh tiempo y ru'uum wulmood nawaqsaam k'eh tiempo rik'amam cha mas este químicos taqee' ke ya alterados cha y tahcha mood tah nijenaj beneficio rib'an cha reh qacuerpo je' mas kiroo nak'uxum k'uxb'al je'tii la mahk'uy o ch'ahqon cha ke tah menos químico y je'laa nacha'jeem mas acuerpo